I pari shurbes i lip scusa këtij njeriu kui i shtura kafeun ngrah e pran na shoh se i maqarta pethkat çë makari jan importanti e gjithë vuhem a disposizioni të vete ja lanj, të i nxier takën çë i bura e gjith, almenu bunj a parti, pran na ai më thot jo jo mos ju preokupar më mirë ancora però kërkonj të jem më gentili possibili.